كنت اتمنى ان انا اتعلم اللغة الفرنسيه لان طول عمرى نفسى اسافر فرنسا و ازور كل بلد فيها واشوف برج ايفل واعمل حاجات جيده فالبلد لانهم بيقولو فرنسا جميله جدا كنت احب ان انا اكون متعلم اللغه الفرنسيه لانها لغه جميله جدا ولغة سهله و بسيطه مش محتاجه اى تعقيدات فى اى حد يتعلمها كمان حلوه جدا